Ann kuliko Naam opera dhekhu ursun Naamm Twitter dhekhu Twitter Mal athin dhetheathu won birr dhagartha won dhunia endlethinen yaani wonn kilah qiles dhunia kasjir khuli hinkhabaa ammothu Mal atinin dhethee yaani Opera dhethe opera womm atiin baresithe borr bathuu lakis won birr eneleathu thaa habaria thaa dhunia kasfedhen sitt hinkhanuu dhub inin